<...>Ñy paikadiny ñy rameva an-tany efitsy añe, mba hahavelo aze ñy fañajariany ñy rano<Kôkôrikôo>, manahaky anizay koa ñy fiovany aminy iii haingam-pandehany noho ñy tamperatira, farany ñy faharetany ñy sakafo añainy añe e noho ñy fomba famokany azy<...>.